Gne fomba fandraoa lasopy koa zashy mampangotraky ragno eka agnao, rehefa mangotraka igny ragno, hitegnao sara izy mandevy <noise> arosakignao amizay lasopy, hitegnao sara zashy izy mandindiny eka agnao na ataonsika hoe dimy minitra na valo minitra eo zashy sy mihoatra an'izay sy ho botraky loatra avao koa da hitetegnao izy, rehefa malemy igny izy da arosakignao amizay fangarony da arokaronignao izy, hitegnao amizay rehefa hay hagny amizay izy da hay hagnignao amizay, hingainao amizay izy afaka asiagnao sira raha ohatry hoe mbola sy ampy izy.